أكيد المشاركة بالتصويت مهمة جدا، لأنها تمنحك بفرصة للتأثير في إختيار الأشخاص اللي راح يتخذون الجرارات لمستجبلنا، إذا ما شاركنا نكون ساكتين عن حقنا ونترك غيرنا يجرر عنا، التصويت يعكس مسولية المواطن البناء من الوطن وهو وسيلة حقيقية لتغيير والتحسين.